Ny kolontsaina mampiavaka ny Zaponey ndray a, zare zegny agnisan'ny magnana kolontsaina mampiavaka ny azy raha oharina amin'ny firenena hafa. Zaponey o magnana kolontsaina madio, ny fampianaran-jare zegny mifototra amin'ny resaka fahadiovana ary fanajana fotoana bebe kokoa raha oharina amin'ny firenena hafa satria Zaponey zegny nomena <hesitation> tombony hoe zare zegny mahay manaja fotoana, resaka fahadiovana ary misy ny atao hoe karaté zay hianaran'jare any.